सुख्खा वातावरणमेफे <hesitation> बाँचेसिक्ना क्षमता रहल जनावर कह्लेक उँट है। उँट <hesitation> एकचोटी पानीपिके बहुत ढेर दिन <hesitation> सम्म रेहे सिक्ता। आउर उँट ओह्के "सिप अफ डेजर्ड"फेन कह्तियाँ।